إيه أعتقد عادي يعني في صلة بالعصر الحديث لأنه ترى حتى إيش إذا بتتغزلون بأحد وما أدري إيش، ترى يسوون أشعار هذي حتى الأغنيات اللي يجولونها، هذي أعتقد إنها أشعار، يعني بالأخر هي كلام حلو، أمم، أيًا كان يعني كيف يكتبوه، كيف بيتم إلقاؤه، بس أحس أنه واحد ترى.